A diventâ o megio zeugou de scacchi do mondo dovieiva ëse pròpio costreita. Sò solo mesciâ i tòcchi e ghe vorrieiva un meistro e dapeu atro che çinque anni, me ghe ne vorrieivan vinti.